والله، فطور الصباح يفضل إنه يكون وجبة خفيفة كذا عشان الشخص بس يقدر يتحرك اليوم لين يوجده. أحيانًا يكون خبز وجبن وزيتون، تكون وجبة كويسة. يعني الجسم يأخذ العناصر الغذائية اللازمة منه. ويحطها في مجرى الدم ويساعد في الجسم. لكن <hesitation> الفطور يكون خفيف، يعني جبنة وزيتون وهكذا.